لو نقدر نرجع بالزمن لوقت معين، بنختار نمشي لوقت الرسول عليه الصلاة والسلام، باش نشوف كيف كانت حياته وحياة الصحابة وكيف تعاملوا مع الناس بكل بساطة وأخلاق، ونشوف كيف انتشر الإسلام بالكلمة الطيبة والعدل، ونتعلم منهم الصبر والحكمة، ونتمنى نكون حاضر في لحظة نزول الوحي على الرسول أو لما كانوا يصلوا جماعة في المسجد، ونتفرج على كيف كانوا متعاونين ومتحابين، لأن الزمن هذا مليان دروس وحكم مش ممكن تلقاها في أي عصر ثاني.